Kua tembiporureta jaeko electricidad peguaraiño, öimevi amogue yaiporu ïru mbaravɨkɨ peguara, kuareta oiporu kua oparavɨkɨ kuape va, jaereta oikua jembiporu reta